لا لونق ايترونجار الي و كان بغيت نهضر بيها هي لا لونق تورك, بارسكو تعجبني اون بليس نبغي مام نروح نحوس في الترك دونك هاكا اوموان ما يسراليش بروبلام تاع نبغي نسقسي على بلايص و لا نبغي نتعامل مع الناس, دونك التريكية فريمون هي اللي جوري بيان ايمي نهدر بيها